Vacuum clinan woni tok ka stiman wot konecteni, kilea isan akama nguvu kaba duke faa moshin minkasa, woya ama floor mina fa, laf jala sun fa duke koona ,duuka fa, duuka ta sagalea itaanan ta woyaa itaanan, bare duuka ama min raapupaa fa, dukesu kuli iran sun kasa kaasai juu inin kilea isan sun nguvu kabuun